<hesitation> naterekereza emikoono namugamba oteke harungi haterekereire oterekereze otti emikono kurungi hakuba orabyamu engaro otti, oterekereze oruterekerire towahabangana. Ekitogi eki obanze okigore, obanze ogore ekitogi hati nubwo osibe amapeesa. Hati bworamara kusiiba amapeesa, hati ogore ekitogi, hati osure oti harubajju nko ko tereyo otti no'rubaziira, na'kunu harubaju runno, ogore hagatti, ogore no'mumugongo.